لو كنت صحفي وأبي إني أصور و‹ hesitate › أقدم اسئلة مع شخص مشهور، أول سؤال ابي أسأله هو إنه اشلون كيف إنك تقدر تتغلب على الصعوبات اللي واچهتك؟ اشلون إنك وصلت لهذا النچاح؟ لإنه معروف كل قصة نچاح وراها دروس وصعوبات واحلام والكثير من المعأناة.